<hesitation> Misy raha karà zen̈y koa biby mahay man̈ano sary maty za rô tain̈a ny tsy mahay zen̈y e! Sambako naharen̈y zen̈y fekiny niany ten̈a ny tsy haiko hoe misy mampinono kay mahay man̈ano sary maty. Tsy haiko fekiny.